A Torkia aô da anisan'ny firene izay mankalaza ny ramadan. I ramadan io zany da tsy ino i io fa fotoa maromaro i io sady amin'io fotoa iô da mifady hany ny olo sady mivavaky mandritsy ny vola masy.